هو، ما ريښتیا هم هغه وخت دا اراده لرله. تر اوسه مې سرليک انتخاب کړی، یو څه یادښتونه هم راټول کړي دي، خو لا مې نه دی پوره پیل کړی. زه فکر کوم هر څوک یو څه داسې لري چې زړه يې غواړي نړۍ ته ووایي، او زما لپاره دا کتاب هماغه دی. یوه کیسه ده چې کلونه مې له ځانه سره ګرځولې، اوس غواړم چې هغه پر کاغذ واچوم.